انا اشوف انه مهم انه نشارك بالتصويت في انتخابات لانه <hesitation> هذا الشي يساعد انه الدولة تقدر تحصر العدد، ويكون التصويت <hesitation> يعني بشكل عادل، ما يكون في تحيز، ولا يكون في فئة معينة تصوت وفئة ثانية مثلا ما تقدر تصوت، فانا مع.